Ke no'ono'o nei wau i nā 'ano pua like 'ole a me nā waihoʻoluʻu like ʻole o ke ānuenue. ʻO kekahi pua ka pua melia loaʻa nō nā ʻano waihoʻoluʻu like ʻole akā nō naʻe ʻo ka pua melia melemele a me ke keʻokeʻo kaʻu pua punahele o nā pua melia. ʻO ka pua tiare ka pua keʻokeʻo, ʻo ka pua kalaunu ka pua melemele a me ʻalani kekahi manawa, ʻo ka pua lokelau ka pua ʻōmaʻomaʻo, mmmm ʻo ka pua loke kekahi pua ʻulaʻula a me ka waihoʻoluʻu ʻākala kekahi <click sound> a nui nō nā ʻano pua like ʻole i nā waihoʻoluʻu o ke ānuenue.